mua lam a rais, e lam hakei nam a rais tara sosopan, tar kabin, be lam te hakis e nam u ramun, be lam te hagum e mua turu wami. Te mosa ua nou a rais, be lam te nen e nam. I pinapo roman, a rais e kajen kuru no. Hi noa nu a hihol e pias a no, lam e hol notoku e nam a rais, uuh. Tarasah, e taguh e mua lam u koukou nu tapiok i kui. A-a rais has, te la ua mulam turu kilalan, lam hakat se nam a min gom rais. A rais, soat si me mua lam turu kilalan, uuh. U-u-u rais, e kajen kuru ni tamulam, tarasah, masal i tamulam, eru nangi hakap te nen me ria ru a rais, na rais, kajen kuru ni pinapo. No jikeno te pias ua na hihol, na i ya te lui e moa lam a rais na sah a kain rais, nen er a masal.